نتمنى إني نشوف روحي بعد عشرة سنين مستقرة، مستقرة في حياتي، مستقرة مهنيا، ومستقرة شخصيا، نتمنى نكون في مهنتي ناجحة <hesitation> فهادي هي حاجات بعد عشر سنين أكيدة.